Intenej tan in kin intenej b'el inka'aj ti wenel chen u- uyok'ol oración aj tulakal ak'ä' ma' tan kiw inpäxik tulakal ak'ä' kinwenel tulakal es- esten ki tulakal ki ti la'ayti' tinwenel ma' p'i'ixik intenej in- inwich. <laughs>